Сифр, панҷ, даҳ, понздаҳ, бист, бисту панҷ, си, сию панҷ, чил, чилу панҷ, панҷоҳ, панҷоҳу панҷ, шаст, шасту панҷ, ҳафтод, ҳафтоду панҷ, ҳаштод, ҳаштоду панҷ, навад, наваду панҷ, сад.